<hesitation> Raha hoe mivoaka avelany ndraika akek- <hesitation> in- indroy isan-taona za mandeha akany de am'volana oktobra akeo zaho mandeha akany de maharitra akeokeo am'tapa-bolana akeo zany hoe <hesitation> efatra efatra amby folo andro zay i diako akagny de après efatra amby folo andro zaho a de m- miverina aty an-tanindrazana.